देखो सबजिन प्रकार उ मानक सुन ना सिका उन परकर हे जनवर बे सुन सुन ना सिका हा जैसे के पक्ष्या मा तोतो हवा। मानक मान वो बौत होसियार हवा जाण परकर टोटली ना मानक के बोलन सिको तोँ वो बौत जल्दी सीक जवा तोता गनी परकर रा हव जात ब तोता हव वा सब होशियार हवा हा।